يا برو عامل ايه النهار ده هنتقابل هن -عشان نتقابل عشان نكل سوا عازمك على الغدا حب تكون موجود تفضي وقتك وتشوف انت الساعة كم هيتبأه متاحة معك ولو كده ممكن نطلب من المطعم يحجز لنا مكان و نحجز الأكل قبل ما نروح بحيث